Re'ee qa'mood nawilam janaj je' xach'it aq'ab' awooq o janaj cha parte reh ab'al pues re' si re' aq'ab' pues naa pues nach'ulum juntz'ep re'ee alcohol lo ke sea o si no ja'ar nawaq'aam algo reh feh je'tii nawaja pan farmacia napah qaam si nim la laa xaq'at qa entonces re'ee naa nawilam qa'sa mood naja ruu' doctor ja'ar porque depende lo que es je' naa qa'sa reh xach'it porque wila winaq je' xkipaxaj qa kooq o xkipax qa q'ab' toonses janaj re'ee pues janaj naj herida mas nim va ya tenes ke naja ya sea pan ruu' naj doctor o pan janaj hospital yawoor je' junaj sa herida je' rich'eet pues wila mood nakunam qa awiib' pan paat pero naq nawilam ke laa lo' ke xab'an qa pues demaciado nim tonses janaj tendria ke nrisik'im lo ke es je'tii la doctor o janaj hospital